Ny zavadehibe tokony ho hay momba ny ologno alaigny vady ôhatry ny anah aloh voalohany toetrinazy ary ny fototronazy zay fôgna.